Sabi non, ley hen kulle ñolɗe woni hen. Nden non ko ñoli so waɗaama e ley ko ñoli fuu ñolataa kaseŋ non. So wanaa ɗun, ko ñoli e ko ñoli… Ɗun nii ɓe moƴƴinirta jonka.